Agokansi yi bɛyɛ enyigye ayɛ enyika yie. Emi dze mebɛyɛ mpotͻmpotͻ oo, osiandɛ ͻyɛ hɛn kusum edziban a <noise> amamfo nnyim yɛ <noise> ntsi mowͻ enyisom dɛ hͻn enyi bɛgye ho. Na mahyɛ da ara <hesitation> akͻtotͻ no ho akadze a medze bɛyɛ na morohwɛ kwan dɛ mber no bͻso na mada me nyimdzee a mowͻ wͻ mpotͻmpotͻ ho edzi. Na hͻn a wͻbɛka ahwɛ narankasa no, wobedzi akaw hͻn nsa. ͻbɛyɛ dɛw paa yie na hͻn enyiwa so bɛgye ho, na hom esua biribi.